<noise> diꞌltse ñama or xc̲h̲ug diꞌltse nupugu gunu xkiꞌn tsu alcohol ya diꞌltse nc̲h̲oꞌbu ga dzekna xkiꞌn këꞌbma ldzin wen idëꞌb ldzin dzekna lëꞌ nis guꞌn ic̲h̲aꞌ lo ldzin lëꞌkga ldzin ikëga o zak itsuꞌkma lo diꞌt diꞌt nc̲h̲oꞌb uc̲h̲ug gunu dzekna c̲h̲uꞌnn loꞌwu xnuse igën c̲h̲en. <noise>